מיין בעסטע עסן איז פיצא, סו די וועג וויאזוי עס צו מאכן איז, אז מ'מאכט א טייג, מ'שפרייט עס אויס, מ'מאכט עס אויסזעהן- אויסקומען אין א סירקל שעיפ און נאך- ארום די שעיפ, און נאכדעם לייגט מען ארויף פיצא סורס און מען קען ארויפלייגן וועדזשטעיבלס מען לייגט ארויף טשיז ס'ווענדט זיך וויפיל- וואס מ'וויל ארויפלייגן, מען ווארעמט עס אן מען באקט עס אין די אווען